هوايتي المفضلة أنه أحب أقرأ وأكتشف معلومات جديدة، وهذ- شي- وهذا شيء يخليني دائما مفتوحة للمعرفة وإنه أنا أسوي أشياء وأوسع مداركي وأفاقي.